Abowa m'enyi gye no ho papa papa papa eyɛ abowa wɔfrɛ no abowa peteku. Siantsir nye dɛ peteku yɛ abowa a ne ho yɛ dzen na odzi nokwar so. Mpɛn pii no wɔnam ekuwekuw a ibohu dɛ woenyi ɔkor a ɔda hɔn ano. Ma wobeyi n' no so ɔyɛ obi a ihu dɛ ɔwɔ ahoɔdzen ɔwɔ nyansa ahokyer mu no ɔboa hɔn. Dɛm mbowa yi taa yɛ kor ewɔ biribara a wɔbɛyɛ m'. Ma ɔma m'enyi gye hɔn ho mpo nye dɛ ɔba no dɛ wɔmmfa wo- hɔn mu kor a wɔnye no bɛtsena dɛ awarfo abɔ bra a wɔfa kor pɛ. Kor pɛ a wɔbɛfa no ɔno na wɔnye no no bɛtsenaa <hesitation> kɔpem dɛ owu bɛtsetseew hɔn ntamu. Ntsi hɔn nokwardzi, hɔn nkabom na mberɛ hɔn su si tse ntsi hɔn- hɔn nye mbowa a m'enyi gye hɔn ho papaapa.